اه انا في اليوم حوالي اه من اثنين إلى ثلاثة لتر في اليوم، اه حسب يعني الجو ودرجة الحرارة، وأسبوعياً حوالي اه من أربعتاش إلى وحدة وعشرين لتر اه في الأسبوع، اه هذا يعني تقديرية